Rxiw ni par gyzu-ngya ny laynu, par queity gýan comid ni <laughs> rdawnu xan-laynu, par queity gak mal tratar laynu, par queity gaw many laynu, par rani rxywny, te txi tega xi gak laynu, después pur zy ni zy gyzeny-un laynu, txi ni runy gywd danëen.